<hesitation> martel ge so cako tora paku ge, ngone jau ena fturu-fturu, rasi ngone cako ena tora toma paku ge fturu-fturu, la paku ge ena masusu tora nao-nao, la ena marisi.".